Esienarena stenk wla este nashten, na to disn uste saneꞌ diferente eybknes kaserol rok ronnarel buerru lo gaxtch chebuenin oponin siknare ti gaken to frut, tu- tu lashxon tu omidrole puers nare ningurorə nangula siknare ninaꞌ gunare siknare axten baxnina yibenina nongoroꞌo no shtesh xuen nigror pladiniuranixni gawni, ateni stera kob siknareb to logar xtlorer, wlani rebuen prolibuena leninare muet ninare este kaserol muet beninaest pur deiferetne nanenrinfuk, nare chik, ninanre to sarten mukiti nare tkanetksi komid montseek sensy naknis wlaneri shugak koni este masroytt por na wenchi, chidaw buenina per tale muetarotchi muetarot nan par tiop chomp, pachinasiembr saken to siempre to sikna este nonenina este lominkə nole sikna xten barkm chiraw gonleb ties naxtim narnier charo lo yi lizo rchane loyi klet na shchane mika baser yejake mikerpan suwenika florer toreniraꞌ entre parnik nisbrore lo binik nisobrerə de lo que wlal logasht, por te rombuen so opteg buendi ralrabr kush delominkə chersobuenilak bexte buenchi worsankone komid per sani nirow kop.